إذا بتعتني بالنباتات داخل البيت، لازم أول شي تحطها في مكان فيه ضوء، حتى لو ما عليه شمس مباشرة. وتأكد إن الأصيص فيه فتحات لتصريف الماي. لا تكثر تسقي، مرة أو مرتين في الأسبوع تكفي، حسب نوع النبتة. ولا تنسى تمسح الغبار من الأوراق، علشان تتنفس عدل. وبعض النباتات تحب الرطوبة، فيمكن ترشها برذاذ ماي خفيف كل كم يوم.